د بدن پوستکی باید تل د لمر د شاع او یاهم ګرد او دوړو څخه لیرې وساتل سي تر څو خپل مرطوبیت حفظ کي، ا، ه همدارنګه که چیرې مر ته ګرځو نو باید د سنسکرین یا ه د لمر د شاعو په وړاندې کوم ملهم څې ده د هغې نه استفاده وکو او د وچیدو په صورت کې د مرطوب کننده مم ملهمونونه کار واخلو.